Ën Italia a i ën sarà tanti, perché l'Italia al e bin lunga, a sun milasincsent chilometri e cuindi se tiru a induviné a i ën sarà almenu 'na tranten-a d'üzei divers, però savrìu pa di niente d'pi